په نظریه کې دا هدف ښکلی دی، خو عملي نه دی. زموږ پوهه تل محدوده او نسبي ده. نوي کشفونه پخوانۍ معلومات بدلوي. موږ شیان د خپلو حواسو، وسایلو او ذهن له مخې پېژنو. ځینې حقیقتونه دومره پېچلي دي چې بشپړ درک نه لري. د بېلابېلو ساینسونو ترمنځ هم تل نوې پوښتنې پیدا کېږي. د مطلقې دقيقې پېژندنه نه ده صحيح.